फ्रांस के संस्कृति अइसन बा कि ओहा के मनई बहुत अधिक फैशनपरस्त होले। इहाँ के मनईन के बढ़िया भोजन से ते कुछ अलग लगाव रहला। इहाँ के मनईन के मन में कला और मनोरंजन के प्रति प्रेम कुटि कुटि के भरल रहला। इहाँ के मनई अपने जीवन में संतुलन बना के चलेले और अपने शिष्टाचार खातिर भी जानल जाले। इहाँ के पाक कला और परिधान शैली दुनिया भर में प्रसिद्ध बा। फ्रांस ने स्थानीय कला प्रदर्शनी और साहित्य के भी प्रोत्साहित कइल जाला। फ्रांस मुख्य रूप से शराब, फैशन, और अपने कला संस्कृति खातिर जानल जाला।